irke ti terko noku maku <hesitation> e tsinar ne tamaguku rori rarren toa bei ioku tramats rarre te ron las meruku tre ba mats bubu tra mats tamaren ne tsinaren bakte lanigi baktna ra- rangta sregen. bagi terko bte hateri lue lam tru skul. lue mas tsa lelam tru skul rke baltna longlo tun senma sha kate rangin ne hihatots. Te rangi nenin aha lemas kute tun semen. mne long longla tanta te ranga homi wenen tsaha. ranga homi mne nigna lo hasolo homi enma tsinamulu ne tamamulu nese tamulu. Rori ron hatin toan smi yoku na <hesitation> mats tularare papa has tar. be tamaguku nonie hatis mioku be hihatots has. Rori hihatots wi tra mats skul te lala win bakte ron sabla gno smregen bakte tranigi temar kto weren bakte kute sing te hati miyen aku- gelan gi latu. lame lanum Tsa kolasili kona glasi enaga ha paplaku man pelte te nan hakpa nela ko sta nigi ramun kona sasop nigi tsa kona galsi regen na nonia man sopne has ko sta regen bte galsi regen bte ron hati meruku,"yo le kui hakpenma mats tukui tum balte hosa num,"kba tapalna pota ko kumne ron kto nigi ta mats tapalna ta mats ka barte ron barorte yatung eruku. Hrena pota ti ron yatung iyen aku bakute hak hakats puts nigi ba tanta pota. kumne yantuei kto puts lel enga ba nonia mar kto rke ti kati ku tsaha. tra pota rke. ku pan lam- lam ma kumni hakatsin kawu tsaha ha paplaku. ku kansiwa tapa ha katsklo tun siwi lme bte lanigi tru skul tkopis. kui naga mats tukui. kola puts gme bakte nas nigi tra lehe konas nigi tsa kola nigi me ko tuei naga kurum. upis ti hatimiyen aku- lo lanmi latu baltna ske lanema tu pis bakte lanigi latu na tsoke nugu pis tkopis bakte tuei naga kurum bakte ranga hati menga tsoats kawu te ron pipito kapin yolam bte hati megen nigana. kute nas menga lehe rke bongbong na sohsa alte nas num. tapalna pota tra lehe alam hobto tenas num na bongbong has- tapalna pota ko tuei begen a kurum tsa ko lanigi sto baktna luegma hate te ngileren <noise> telagaku bte tkopis puts gme tenas hakpa gulaku. te ranga na <hesitation> noniats tantats tuluan rke. bte hati menuku,"nigan seven o'clock tsa sha pota mar pota rke potan skul lemas hasisi num balte lanum tobu. tkopis. nan btela soku num tru skul. Tramar pota rke. gamne ngil lolenaga i romana. katun ri romana <hesitation> ba mats kalan lun nahas balte skul num temoanin emua has- nate yat sile malua shats mar tukui Lo kui tun nase men. Irke bani age yantuei kui psenaga saha noni aka baga te lu senaga moni. <noise> lo yatin kui nemalua luma tsaha lo habnga psa num temar kui malua lme tsaha traha lu mas ka gnomenmu katun ri han barte habnge rulu temar kui meria luma tsaha noni yen a <hesitation> manka paplaku ni han. a huse tsa <hesitation> manka paplaku nahas balte tatin haholi nemen traman makum te haholinera manka rke- balte tra psa remen. Irke solon niga blan na alka <hesitation> kui psa bte longlo psenma sahaka. Irke luemalu skul tre tre- tre- tre tamamulu temne lu haniga malu skul tre tamamulu nese. nalu na mar pepiou nasimu rke. A te ranga gulaku rke. lo mas kute nsenme tsinamulu ne tamamulu te rangi nerin aha na mats tsunono ri han. longlo tun sha kate rangi neren te tsineren,"oi gena kui nigi latu. gena kui beinaga katun rke ats ka tanen," holenna kawu tanen tsa ha. Ge mas longlo tun nsi naga baga te la hobto si naga, traha te kto wenen rke tena kui mualua. tena kui mualua moni tra katun rke. pota te katsin hol semualu a kawu tamulu galu nonie na laputs sinma bte kui gno sme nulu bante tsi nenu,"a lubanie kui- lukui gno mioku bakte hol enaga kawu tar. irke ko kui puts sebegulu." Mne <noise> nha lol- geka hobto naga bakte toa pipite naga ba masla tagaga teka wongaga bagate tela lolsni niaku rke, <noise> mats kati lui yaku tre tamaguku ne tsinaguku irke traha ku hatots hamansa puts riyen a masla tar. Irke te trerin aku te rangine gakua ha. mats masla tar niaku rke longlo tua tunru. Te tsinegaku gela nigi latu. teranga tuaku nsi gulaku ekpa teri nese kumne yantuen tuke lol segen nigana. lo kto wonum te yati wonmulu nats sohse tela men gukui latu lam na kui hakpa me laputs Herna tapala <hesitation> tamara masla nu tsinara masla hena ste mne lana tra tukui. ge tsinera irke lumne antuen nan num. irke lo habnga nenma mar kto mne nigana nots kina temne lawo lalen i latu kba lo mas hanan enma kuei tsa kapsa menu hakats tanen bte tsi nenu tanta pote tamagukue hati nenua ha komas kute nase guen kola nigi latu traha taplru bu tamara masla ste mne lanui latu mne yantuei nan sne na mne yantuei ha soho has eri lume. hate meri,"la balte na nan num tra <hesitation> katun teka malu rek". irke lo habangin enma mar kto yomi. na kto tun lol tnanu ba nonia kuei rke te pan hamansa nuin rke bte lue singto mu bantna kopna tse yatung paplaku senu ta katun kapan hamansa wonen. Lo mas pipito hanigantoa num. temne lanin i latu tsitun nasina nigna pipto kap tanina luma. Lame lanmi latu rke balam tna tkopis puts mamana tra pota rek temne la bro bro malam lue tatin lu hasemu tats kannan sa Nignats mar kto rke ba ke hati mia ba kuei te mne ngilin lawenni latu. temne ngilin kui wonen tsaha kbe kamna tanta poata kue tsinenu tamaguku banie kto hanigantoa nenuku komas lanoku sinig batna kuinig ba nonte masa menuku traha mamur te pan siguaku koka smegua kawu tar nonia ats hihatots tra masla koka miakua masli mamur. Tela hamansa nuen rke a slo tamulu e antuen lanu lanu bte tsinra notskina lo mte hakpa mle eh masla bantra tamta rke kame rats mar kto ats niga hi hanan ri be kamerats markto ats niga mne antuei tra paplakuera katun, hiha nanri tse nahari bte hati mreren mne habnga haniga rera pasin a niga tra maslu kawu hena toaka te tra poti romana. u kawu notskin ese temne na kwiru kahakpa mela ese Mats hatol ba rehena i rarre hakatsin hitul ri tse hakatsi nasiru skul. Ti ron rangantoa waku tra mats masla tar kue hati mriyen. rhe nats kukuei ats kawu tar ku hatin tua yen. i romana lu ngilin kui num kame mualu pepa lo lanum tru <hesitation> tra tukui te moanin lo ka tun nasi mui han balte. balte tre mua man ba mats lenti kagno mialu tra hihatots i yasa tina. le tra tna mu te kui la merin amats tukui taren i lamna nime nime bte hula kosari tra balus i yasa tse sabla mera ha tse kamra pana luma. nirke hakats tamulu e <hesitation> mne niga lol tanna te tapa haniga weren. balte ngla hamanasa mu te tra mar tamta te hitul men mulu irke. traha i romana tapalan tamta mne lu haniga tskera man hihatots tra man tamaren ka rorie kto sil sera rori ke pan- ba rori te pan bla lune tamaren trahe kotre naga parpara tsinanen e rangna batra kuei a kawu has Ku slon tar tra tapla kawu tsineru hate mne tsinanen,"lubanie rarha paplaku num tum lumne yati num taka."kbate ka gaku bakte longle nagats mar rarre rke ko hati megen <noise> irke lo ranga num trats pla rke <noise> lo ranga num trats pla rke hrena tsinamulu kawa tra makum a niga. Irke lo- lo kota hamansa memen rke traha poti romana sistum i romana sistum e rehena ba ni kat- katni romna maslu kawu e terko nokur eske hakpela hatol taren e nehna,"lo ngilin hitul num tsa lumne hakatsin emna man tukui tre tamamulu ne tsinamulu? Bate hol mera man katru skul naha paplaku te hol meru skul tamulu"irke panna tukui te katne tsinamulu ne tamamulu. Te ranga ne tamamulu ne tsinamulu lo mas longlo tun semen sha ka te rangine nen ngena slenme mama tamulu trahe mama tamulu e hitul wa tra pota niga ti ha hitul gno meyin a tsunno tsese tsu ngil ngil psa taren bra tamta te hitul menen. noni te